Ma préoccupation, c'est qu'on devient trop dépendant des téléphones portables, rien que pour les tâches les plus simples et du quotidien. Personnellement, je deviens dépendant dans plusieurs occasions.

J’aimerais être écrivain pour, euh, pouvoir, euh, éditer, euh, mes histoires et, euh, avoir un travail plus, euh, créatif qui me convient un peu plus.

Ce serait où il fait pas trop chaud ou pas trop froid. Où je ne dois pas me faire à manger. Et où il y a du silence. Et que ce soit calme, avec de beaux paysages mais pas trop isolé non plus.

en écoutant la musique que j'aime, en faisant un peu de sport, en buvant en compagnie de quelqu'un que j'apprécie, et de façon générale avoir des pensées positives et être optimiste sans perdre trop de temps sur ce qui me chagrine

De façon générale je peux demander à ma famille, au pharmacien et bien évidemment au médecin généraliste ou spécialiste selon les cas.

Cette semaine j’ai vu principalement les plantes que j’ai chez moi, donc, pour en citer quelques-unes, des monsteras, des bananiers, des strelitzias, euh, des cactus, euh, deux ou trois arbres, euh une yucca, une yucca géante, quelques fleurs, des plantes de romarin, de sauge, un grenadier et un oranger. Et euh, aujourd’hui en balade j’ai vu d’autres palmiers géants, et quoi d’autre. Un petit peu de palmiers], oui. Et des fleurs, euh, des fleurs je serais pas citer.

Prendre rendez-vous chez le médecin dans dans, dans mon pays, c'est, très, euh, simple, parce qu'on utilise une plateforme qui s'appelle Doctolib où il y a un grand nombre de médecins qui, euh, sont recensés et qui met à disposition leur planning et leur prise de rendez-vous qui devient automatique. Néanmoins, il y a des spécialistes surtout qui, euhh, ou d'autres aussi généralistes peut-être, qui sont pas sur Doctolib, et cela devient plus problématique, parce que on perd beaucoup de temps à récupérer les coordonnées, à appeler et à rester en ligne, à trouver une personne qui décroche de l'autre côté et, euh, perdre beaucoup de temps à essayer de convenir d'un horaire sans avoir un support visuel, donc on fait à l'ancienne avec des horaires, on regarde son agenda. Et principalement, oui, ce qu'on peut faire sur Doctolib, en deux minutes, ça devient, euh, plus ou moins une tâche qui peut prendre, euh, euh, 30 à 40 minutes.

Le dernier animal que j'ai vu aujourd’hui c'est un bouledogue français, tout mignon, tout gris, qui se promenait, euh, dans le parc, euh, ce matin et euh, qui était, euh, à la laisse avec son patron.